Esa, rua, telu, epat, lima, nenem, pitu, walu, siu, mapulu, mapulu esa, mapulu rua, mapulu telu, mapulu epat, mapulu lima, mapulu enam, mapulu pitu, mapulu welu, mapulu siu, ruangapulu, ruangapulu esa, ruangapulu rua, ruangapulu telu, ruangapulu epat, ruangapulu lima, ruangapulu enem, ruangapulu pitu, ruangapulu welu, ruangapulu siu, tigangapulu, tigangapulu esa, tigangapulu rua, tigangapulu telu, tigangapulu epat, tigangapulu epat, tigangapulu lima, tigangapulu epat nenem, tigangapulu pitu, tigangapulu welu, tigangapulu siu, epatngapulu